kɨtɨ ja ió yaá kú wauú ka nani kɨtɨ un te kɨtɨ un kua kɨtɨ yeétɨ chuún yeeti suni yaá kuni este, ió ríí, io suni te suni kɨtɨ un nu ma nachiva'ayo taka este taka kitiyo jinaá te chaáti te kiɨntɨ jin xi este stujitɨ te esté ja ka sa'ana ya'a ka ku'unina ina yatajácu ka nachiva'ana chuún ka nachiva'ana nu ma tu chaá kɨtɨ un te este ki'inti jin xi stujiti, kɨtɨ un te kɨtɨ un ku kɨtɨ ja sa'aga dañu ya.